: Ka maa suutoo, beeyaŋ siifaata parisek wula kono daafeŋolu kamaa suuto la jamaa bii jee. Minnu ye a loŋ ko ila daañiŋo katenbe suutoo le fee janni fanoo be ke la i ye baluo soto. Wo saasiyaata ñiŋ soloolu niŋ ñiŋ kunkuwuloolu, i bee ka i daañiniŋ wo tumoo le la niŋ moolu tenkunta.